Le teleskaopy ndraiky, izy karakarazanle masolavitry regny fa izy spesialy fizahavana raha amy lagnitry ôhatra hoe fizahavana kintana satria izy tegna hoe mahita raha agnarivorivony kilometra regny igny, de le teleskaopy efa spesialy hoe kintana regny fô zahavana aminazy, izy amin'ny tegna hoe kara hoe masolavitra fa izy fô lavalavanle masolavitra aveke izy araiky fô.